<hesitation> Menimcha ko'rishni yaxshilashga yeydigan <hesitation> mahsulotlar bu sabzi, bargli ko'katlar, yog'li baliq, tuxum, yong'oq urug'lar, sitrus mevalar, <hesitation> bolgar kalamprini o'z ichiga oladi. Bilamizki, sabzida A vitamini bor va bu <hesitation> yaxshi ko'rish va ko'z salomatligi uchun juda zarur. A vitamini sog'lom ritinadagi ritinani saqlashga yordam beradi va tungi <hesitation> ko'raolmaslikni ham oldini oladi.